La xen kúro’ ere fáá’ra e re guíína dxó e nⱥⱥ ná re guíina dxó re fáá’ra jö, la ku xen e re söra í, e faa’ra e ‘nⱥⱥ na re guíí na a jia’ re lí fó’ re guíína ä’ í ka la ma re dxáá’ra kö ñí’ jíï e re söra mý dxó sún jöba e re guíína mý dxó jöba re lí fó’ re jnéna dxó re guíína e la re lɇ, llⱥ’ ná re guíína, <noise> e la wee’ óora e e ‘nⱥⱥ ná re guíína re fáá’ra ki jia’ re lí fó’ e kuanta re söra, e re söra jíï jö ba re lí fó’ ere guíína mý dxó sun la nɇ ba re lɇ e kiee’ e re guíína. I jia’ jóó’ e li ýýna bíí ka kö’ e <hesitation> e e my la ýý bíí lɇ e jia’ re guíína e jia’ re söra jö ‘nⱥ’ re söra e tⱥ óora jáá’ bá kijöba re tý oora e la iä’ e re guíína, <noise> la nɇ lɇ e kiee e re guíí na.